gott kvöld þetta er síðasti þátturinn fyrir jól enda er hátíðin alveg að skella á okkur verjandinn eftir Óskar Magnússon ævisaga Vigfúsar sem var prestur á Siglufirði og svo í

Grafarvoginum svartigaldur Stefáns Mána bók eftir ann

enskan sem gerist á Hjaltlandi fleira barnabækur og bækur sem eru nýkomnar út og við erum að rýna í hérna saman ég og Sunna Dís Másdóttir og Þorgeir Tryggvason bjargræði eftir Hermann Stefánsson ein af þremur bókum sem kemur út fyrir jólin þar sem fjallað er um

merkilegu konu sjósóknara kraftaskáld

fleiri þetta er greinilega ótrúlegur karakter ótrúlega heillandi kona sem var uppi í lok átjándu aldar fyrir norðan í Eyjafirði hérna í bók Hermanns er hún komin til Reykjavíkur hann setur þetta þannig fram að bókin er í rauninni einræða hennar eða ávarp einræða stundum messa nánast yfir Tómasi sem er samtímamaður í Reykjavík sem hefur leitað til hennar um hjálp því hún var kraftaskáld og átti að geta lagað ýmislegt og svona komið skikki á náttúruöflin með vísunum sínum hann á á fársjúkt barn og er í hjónabandserfiðleikum og leitar til Bjargar sem að messar yfir honum og ýmsu öðru

hún er sögumaðurinn já og

beinir öllu til hans er með alls konar hluti umvandanir og talar um nútímann talar til nútímans og gagnrýnir

svolítið svoleiðis hún kemur manni þannig fyrir sjónir að hún hafi eflaust haft skoðanir á ýmsu í sinni tíð en

mér fannst hún ná mér betur í seinni hlutanum þar sem við komumst nær hennar persónu og hennar sögu og hennar örlögum sem eru náttúrulega mögnuð ég meina hún var á vergangi í móðuharðindunum sem er

stilla því upp á móti hlýnun jarðar og gerir úr þessu mjög skemmtilegt efni en þar sem hún er í

og er að fjargviðrast yfir selfístiks og

og hvað Reykjavík er ömurleg þar einhvern veginn dofnaði minn áhugi svolítið mér fannst reyndar mjög gaman að kaflanum þar sem hún af því að stór hluti sem er varðveitt eftir eftir Björgu af kveðskap eru vísur sem hún orti um hin ýmsu sveitarfélög þar sem henni

fór svolítið eftir því

hvort hún hafði fengið mikið að borða eða lítið hvort

eða Reykjadalur voru fallegir eða ljótir og allt það

hún fer svona rúnt um Reykjavík og um höfuðborgarsvæðið og mér finnst það alveg stórkostlega skemmtilegur kafli ég er pínu sár yfir að mitt hverfi fékk ekki athygli en pínu feginn líka sko það var kannski ekki að búast við því að Hermann Stefánsson skrifaði hefðbundna sögulega skáldsögu um Látra Björgu sem hann er reyndar heillaður af og hann hefði

getað gert það hann hefði getað gert það og þetta er

og að hve miklu leyti það hangir í trúnni á orðin og hvort þau virki þó við höfum misst hana mér fannst mjög gaman hvernig hann fléttar

inn það fókuserar lestur manns þér finnst ekki eins og sumt af þessu eins og ég er bara alveg til í raus frá Látra Björgu

maður verður að hafa lesið storm sem kom út tvö þúsund og þrjú því þetta eru tilbrigði við þá bók

Eyvindur stormur sem var aðalpersónan í þeirri bók er að svara Einari

ýmsar aðrar persónur úr þeirri bók

er mín eftirlætisbók eftir Einar

mér finnst þessi þessi eintala sem hann notar þar og notar síðan í Sturlungabókunum sínum bara svona

hugmynd sem hann hefur náð

tökum á og nýtir til hins ítrasta hún líka hér þetta er náttúrulega svolítið

eins og viðbygging við storm

eins og einhvers konar andsvar við henni svo renndur það fljótlega út í sandinn eins og náttúrulega

er í eðli storms eiginlega enn önnur sagan af því sem hendir þann mann og hvernig hann meira skemmtilegt

og allir þessir menn í kringum hann allir þessir Elvis aðdáendur og kaggamenn sko sem Einar er okkar okkar helsti sérfræðingur í þetta er stórskemmtilegt víkur þá sögunni aftur að stormi ég nefnilega hafði ekki lesið storm

ætlaði að sækja hana hún var hvergi

inni á bókasafni sem þýðir að það eru örugglega allir að lesa storm akkúrat núna þannig að ég ákvað með sjálfri mér að gera það ekki og sjá hvernig þessi virkaði og hún virkar alveg mér finnst maður fá nægar upplýsingar til að geta

lesið þessa bók og haft hina mestu skemmtun af því hún er skemmtileg þetta eru einmitt stórkostlegir karakterar ég er líka mjög hrifin af þessu formi þessum stuttu loks er hérna bók og hérna er önnur falleg kápa því menn hafa verið að tala um kápur á íslenskum bókum og svolítið mál sem kom upp varðandi það en það er mikið af mjög fallegum kápum og þessi er eftir Sigurð Oddsson utan á bók eftir Þórarinn Eldjárn þetta er smásagnasafn og Þórarinn er

einn af þeim sem hefur lagt mesta rækt við smásöguna af öllum íslenskum höfundum já og einhvern veginn náð því að að skrifa smásögur sem verða svona partur af meðvitund þjóðarinnar ég mundi eiginlega segja

partur af málinu ég hugsa alltaf líka um aðra smásögu eftir hann sem er persóna sem heitir Hörður

úr Jósepsdal það er alls konar svona dót hér er meira af sögum og þær eru margar fínar svolítið ólíkar

á ekki von á því að nein af þessum sögum nái þessum stalli frekar en eiginlega allar aðrar smásögur sem eru skrifaðar en fyrir þá sem hafa gaman af Þórarni og hans

mér fannst sagan um drenginn á háaloftinu að reyna að komast inn í byssuskápinn til dæmis ægilega skemmtileg

þar sem hann nær alveg að fanga þennan heim barnsins svo eru sögur þarna eins og af manninum sem vaknar einn daginn og er allt í einu orðinn heilagur sem mér fannst svolítið skemmtileg pæling sko önnur af manni sem lifir í fullkominni andstæðu við hann er alltaf að hugsa um það sem kemur á eftir og er aldrei sáttur fyrr en hann drepst þetta er skemmtilegt sú sem greip mig kannski einna Þórarinn er oft kannski mjög rólegur og yfirvegaður í fasi

en þarna ólgar undir svona einhver tilfinningahiti maður fer

þar sem hann botnar ljóð eftir eftir Jónas þannig að úr verði

mismunandi vegu með vísanir í hin ýmsu ljóð skáldsins úr

þetta eru athyglisverðir staðir heyrðu þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við skulum skoða bók sem ég gleymdi að kynna í upphafi vargöld teiknimyndasaga fyrir eiginlega alla aldurshópa

byggð á norrænni goðafræði en fyrst sjáum við hvað er að gerast í fáum línum mannsins sem kom okkur til að hlæja er skráð af Gísla Rúnari Jónssyni þarna er spurt hver sé Laddi þetta fokfyndna fyrirbæri eins og það er kallað í bókinni

bók sem inniheldur myndir eftir Halldór Baldursson þarna er pólitík síðustu ára í og kemur kannski ekki á óvart að Sigmundur Davíð er í nokkru aðalhlutverki

er ný ljóðabók eftir Elísabetu Jökulsdóttur á ferðalagi kynnist Elísabet næturverði og hann er frá Kúrdistan

en þarna er að finna frásagnir Ísfirðinga sem koma víða að úr heiminum meðal annars frá Jamaíka Sri Lanka Ungverjalandi og Ástralíu ljóðasafn Hjartar Pálssonar inniheldur fimm ljóðabækur sem hafa komið út eftir hann þar er meðal annars þetta kvæði sem tengist hátíðinni sem fer í hönd og nefnist hjá jötunni jata í moðið mjúka móðirin sveininn leggur titrandi höndum horfir hugfangin

barnið á sofnar um síðir friður svífur af himnum niður fyllir fjárhúsið þrönga faðirinn tyggur strá Þórhallur og Jón Páll um hvað eruð þið að fjalla í vargöld í grunninn erum

koma með heildstæða mynd af goðafræðinni en sagan sjálf fjallar um kerfi sem brotna út af því að menn brjóta þau sjálfir

sem líður á söguna kemur það betur í ljós að ástæða ragnaraka kannski liggur hjá þeim sem síst má vænta en þið sækið þetta mikið í menningararfinn í

smærri rit við erum að reyna að vera mjög trúir sögunni en á sama tíma að setja þetta fram að aðgengilegan hátt þetta eru þá fornbókmenntir okkar í nýju og aðgengilegu formi það er hugmyndin

að gera þetta aðgengilegt endurvinna þennan

okkar og kynna hann fyrir nýjum kynslóðum og fólki í dag en goðin eru þá aðalpersónurnar já goðin eru aðalpersónurnar þeir valda atburðarásinni ýta áfram því góða sem gerist og því slæma

en það sem við gerum í þessari fyrstu bók er að við kynnum inn mennskan karakter mennska persónu sem býr í Miðgarði mannheimum og og leiðir söguna að maður sér að það er rosaleg vinna á bak við þessa bók og hvert smáatriði já það mætti segja það að nokkrir klukkutímar farið

hvernig hefur verkaskiptingin verið hvernig hafið þið unnið þetta ég teikna upp framvinduna það er að

á að koma fram í hverri bók og skrifa handrit

með rammana uppsetta og hvað á að segja í hverjum ramma og Jón Páll tekur það síðan

skissur af hverjum ramma fyrir sig og í þessu ferli breytast oft rammarnir og það bætist við eitthvað er tekið úr vantar pláss fyrir texta eða persónur og annað og þegar þessi grind er komin þá sendi ég til baka og þetta skoppar svona á milli okkar fram og til baka þangað til við erum komnir með framvindu sem sem að virkar og gott flæði er í þægilegt er að lesa þegar þetta er

er síðan teiknuð upp með blýanti og ofan í blýantinn er málað með svörtu bleki penslum þegar teikning er tilbúin er þetta skannað inn í tölvu og í tölvunni er þetta með þar til gerðum græjum svo er þetta fyrsta bókin af mörgum í þessari sögu ætlum við að hafa sex bækur þær koma þá allar úr þessum sama fleiri sögur sem við höfum mjög mikinn áhuga á að segja það má segja að þið séuð mjög ræktarsamir við íslenska menningu og já mjög ekki bara hliðina heldur líka

spáum við mikið í munum fatnaði og húsum og þetta höfðar allt mjög mikið til okkar og við spáum mikið í þessu þetta kemur líka út á á ensku já við skrifuðum hana á ensku til að auka möguleikana á að fá eitthvað upp í vinnuna sem við leggjum í þetta og ætlum að halda áfram að gera það tilnefning til Íslensku bókmenntaverðlaunanna það

upplyfting það kom eins og skrattinn úr sauðarleggnum kom okkur í mjög opna skjöldu en var afskaplega skemmtilegt

og fyrir okkur var þetta mikil mikil viðurkenning að við hefðum verið að gera eitthvað sem vit er í því að við erum búnir að vinna að þessari bók í þrjú til fjögur ár tvö ár á fullu trukki og orðnir algerlega blindir fyrir því hvort hún sé ágæt fín eða bara ferleg við vorum það er komið nóg það sem vekur fyrst athygli við þessa bók er náttúrulega kápan og þetta minnir náttúrulega á helgirit kristinna manna

nema krossinn er á hvolfi það er fyrirmyndin að hönnuninni og hvernig hefur þetta mælst fyrir svona mjög vel þetta er þetta er djörf kápa og hönnuðirnir sem komu með þessa hugmynd

bjartsýnir á að útgefandinn myndi þora þessu en okkur leist báðum vel á þetta mér og útgefandanum

bjóst ekki við svona miklum viðbrögðum og þau væru bara jákvæð og æðisleg svo er hún líka rauð í kjölinn

allt tómt vesen en einhvern veginn gengur upp sko þetta er þetta er glæpasaga

aðalpersónan er Hörður Grímsson mér flaug nú strax í hug Stefán Hörður Grímsson skáldið en hann var nú kannski svolítið öðruvísi týpa þeir eru pínu skyldir sko nafnið er sem sagt ekki tilviljun það er ekkert tilviljun en ég

hugsa um Stefán Hörð sko en segðu mér þetta er sakamálasaga en svo kemur inn í þetta galdur og svona

hlutir já þegar ég er að skrifa um Hörð Grímsson er ég alltaf að vinna með með þessa klisju norrænu glæpasöguna en Hörður er skyggn og fara til hliðar og í kringum þessa klisju það fylgir honum alltaf

svona þessi hinn heimurinn með góðu og illu og og illum öndum og jafnvel hinu illa með ákveðnum greini

hann er alltaf að glíma við hættulega glæpamenn og og öfl sem eru ekki af þessum heimi og þau eru raunveruleg í bókinni eða hvað já þau eru raunveruleg og ég legg alltaf metnað í að hafa bækurnar mínar þannig að ég er alltaf með báða fætur á jörðinni en leyfi mér að svífa svolítið hátt upp og bera þetta á borð fyrir lesandann þannig að hann hann kyngi þessu öllu og trúi nú hefurðu stundum verið sagður ganga svona lengra en krassandi lýsingum og svoleiðis ertu að gera gera það í þessari bók nei ég er að draga úr

og þetta er þetta er mun penni bók en margar mínar bækur varðandi einmitt lýsingar ofbeldi og kynlíf og svo framvegis hún er hún er hún er frekar pen en hún er óhugnanleg segja lesendur ljótur í tali og lýsingum eins oft verið á mörkum jafnvel spennusögunnar og svo hrollvekjunnar já já

virkilega gaman að skrifa spennandi sögur og það er gaman að skrifa hrollvekjur en ég er búinn að læra að maður þarf ekkert alltaf að fara yfir strikið í lýsingum endilega sko maður þarf ekkert líka

lagði blessun mína yfir það það er mjög þægileg tilfinning en þú ert líka með sæta og indæla barnabók hin æruverðuga daprasta litla stúlka í öllum heiminum hún er myndskreytt af

falleg lítil saga mér þykir mjög vænt um þessa bók og gaf hana út í tilefni af tuttugu ára

ég vona að hún gleymist ekki í bókaflóðinu mér þykir mjög vænt um þessa bók ég skrifaði hana þegar dóttir mín var lítil hún er svolítið undir áhrifum frá hennar orðaforða og hennar hennar hugarheimi þegar hún var barn þetta er raunverulega bara óður til bernskunnar þegar þegar ímyndunaraflið er alveg jafn raunverulegt og raunveruleikinn þegar börn geta farið inn og út úr þessum heimum og blandað saman ímyndun og veruleika þetta er svona óður til þessarar tilveru barnsins aftur erum við með svona fallega myndskreytta bók mjög fallega

mér finnst vera eitt einkenni þessarar þessarar barnabókaútgáfu

færum myndskreytum svona bók verður ekki til án þess að vera í samvinnu við góðan

þakka þér fyrir Stefán Máni við förum

í Héraðsdóm og hittum Óskar Magnússon óskar við erum hérna í aðalsalnum í Héraðsdómi Reykjavíkur og við fengum hérna inni af því þetta er eitt bókarinnar þinnar sem heitir verjandinn já það gerist hér töluverður kafli bókarinnar að segja málflutningurinn sjálfur

yfirheyrslur en annars fer sagan um víðan völl og á ýmsa staði en þetta er mikilvægur þáttur og kannski grunnurinn að sögunni sem gengur út á það að það eru hér erlendir menn sem koma hingað til að sækja barn ræna því eða taka það úr höndum móður sinnar sem hafði strokið með það frá Bandaríkjunum

sem sagt að skrifa krimma þetta er krimmi já og varð það kannski ekkert endilega

viljandi en einhvern veginn

ekki bara

meiri glæpir sem koma fram síðar í bókinni það eru morð morð alla vega í eintölu og kannski hingað til í bókum þínum frekar verið á spaugilegum nótum og þú leyfir

í bókinni þó þetta sé glæpasaga ég held að það sé gott fyrir lesendur lesandinn vill spennu og það heldur honum við efnið ég held að það haldi honum líka við efnið að hafa eitthvað skemmtilegt að minnsta kosti að honum leiðist ekki þegar það er ekki spenna ég er að reyna að púsla þessu saman fyrir utan það að þá finnst mér sjálfum miklu skemmtilegra að skrifa með þeim hætti aðalpersónan þín heitir Stefán Bjarnason hann er lögfræðingur klár svolítið

ert þetta þú sjálfur ég viðurkenni það að í upphafi þá fannst mér eins og ég væri að skrifa um mig sjálfan svo þegar ég las yfir fyrst þá sá ég

að þessi lögmaður í þessari bók

er bæði leggjalangur hávaxinn og myndarlegur stórvel gefinn og flinkur lögmaður og nýtur mikillar kvenhylli og þá áttaði ég mig á

að þetta hlaut að vera hrein skáldsaga þú hefur komið

sal og ert lögfræðingur en þú hefur ekkert verið mikið praktíserandi sem málflutningsmaður nei að vísu ég kannast ágætlega við mig hérna og kann kann vel við mig þannig en ég hef ekki flutt mál í tuttugu ár á mjög auðvelt með að máta mig við og sé fyrir mér allan salinn og allt sem hér gerist þú ert til dæmis þarna með dómara Steinar dómarinn er grundvallaratriði í þessari sögu Steinar grimmi hann er hann er mjög afgerandi persóna í sögunni en Steinar beitir þessum hamri dálítið mikið hann beitir honum óspart og þetta er vopn dómarans og hann kúskar og skammar fjölmiðlamenn blóðugum skömmum og beinir hamrinum að saksóknara og verjendum alveg miskunnarlaust með þessu áhaldi stjórnar hann réttarhaldinu hér hjá mér séra Vigfús Þór Árnason vilji er allt sem þarf þetta er

þú hefur látið af prestskap en þú fermdir

ótrúlega mörg börn já maður var mikið með æskulýðnum og ég sex þúsund og fimm hundruð börn

konan mín ætlaði ekki að trúa

það reyndist rétt vera þú varst þarna í Grafarvogi í risastórri sókn já gífurlega stór þrjú þúsund og eitthvað þegar ég kom þar og óx svo hratt að á tímabili fjölgaði

hundrað á mánuði og er núna í áttina að tuttugu þúsund og

fjórir prestar reyndar en hverju ertu að halda til haga í þessari

í Reykjavík ég átti heima í Hlíðunum og rifja upp eina litla stutta góða sögu þegar ég fór í Hallgrímskirkju séra Jakob Jónsson var þar prestur og sagði mikið af sögum

ég kom heim til ömmu og hún tók eftir að fór svo inn í miðstöðvarkompuna hitaveitan var ekki komin alls staðar og var að blessa og söfnuðurinn var

að gamla sagði alltaf við mig þú verður prestur Þór og þetta var náttúrulega Friðrikshverfi og mótaðist dálítið af

þar skeði voða mikið til dæmis héldum við þar fyrstu

og við fleiri skiptinemar ég gleymdi að fara yfir lagavalið og þeir sungu haltu kjafti og slappaðu

síðan fer ég í kennaraskólann og guðfræðideildina og er svo úti í framhaldsnámi þegar Sigurbjörn Einarsson biskup sendi mér bréf ég segi oft um hann að hefði hann verið kaþólskur og búið á Ítalíu

við köllum hann oft biskupinn Sigurbjörn svo vígði hann okkur sex saman og margir eru nú þekktir Hjálmar Jónsson í Dómkirkjunni og Pétur Þórarinsson af því þú ert nú fyrir textana samdi texta við í

nú látinn lést fyrir aldur fram og við vorum vígðir sex saman ég fór til Siglufjarðar og var heppinn það er og mér skilst að þú hafir á endanum verið tekinn inn sem það er rétt söfnuðurinn var inn á milli fjallana engin Héðinsfjarðargöng og voða sterkur og allt kirkjulegt og sterkt séra Bjarni Þorsteinsson var náttúrulega tónskáldið fyrsti heiðursborgari og teiknaði staðinn og mótaði held ég Siglfirðinga mjög mikið svo kom annar frægur maður sem mótaði mjög líka á Siglufirði sem ég veit að þér finnst

sem Gylfi Ægisson syngur sögufræg persóna hann ákvað bara að gera út fyrir Jesú Krist og á bátinn á Síldarminjasafninu Sigurvin sem hann

eini báturinn á Íslandi sem hefur verið gerður út fyrir Jesú Krist og hann stóð við sín verk hann styrkti börn um allan heim Afríku Suður Ameríku og um allan heim og hélt þeim

þegar hann lést ég fékk nú það hlutverk að

voru menn alls staðar úr heiminum verkfræðingar og læknar að skrifa og þakka fyrir að hann borgaði allt námið þeirra og tilveru bara um allan heim já

að skrifa bréf með ritvél

þetta var maður sem stóð á torginu á Siglufirði og og predikaði í öllum veðrum las hann

á Ráðhústorginu á Siglufirði og gaf sig aldrei

frægasta sagan er kannski að hann réri alltaf út skuttogarana til að leita og allur bátaflotinn hann var svo mikill vinur allra svo fundum við hann og öldurnar geta verið eins og ein eða tvær hæðir á íbúðarhúsnæði og maður sér inn í öldudalinn svo fannst hann og þá stóð hann upp og söng hærra minn Guð til þín það er fræga lagið sem var í sko higher to Thee o lord

mest sungni sálmur veraldarinnar og

hann sagði alltaf þessa frægu setningu Guð sér um sína svo réri hann inn og allur bátaflotinn

hann gaf allt sitt í kristniboð og til Biblíufélagsins einu sinni kom hann til mín með þrjú hundruð og fimmtíu þúsund króna ávísun og vildi nú ekki setjast í fínu stólana hjá mér en gerði það nú og var að kvarta yfir að hann hefði ekki heyrt í Sigurbirni biskup og forseti

eins og þeir segja Siglfirðingar með tveim k um við köllum bragga hérna þar var ekkert heimilisfang og eina sem hann borðaði var fiskurinn sem hann veiddi og

hellti lýsi yfir

hann gaf þrjú hundruð og fimmtíu þúsund og ég lét Sigurbjörn

kominn í kaffi til okkar heldurðu að Sigurbjörn sé

að spyrja um þig og þeir töluðu saman meistari Sigurbjörn og hann í klukkutíma um lífið og tilveruna áttu samleið þetta er falleg saga og kristileg og ágæt hérna fyrir jólin ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn Vigfús við ætlum að tala við enskan höfund sem heitir ann og skrifar bækur sem gerast á

Björnsdóttir er hérna hjá mér við ætlum að fara yfir barnabækur þetta eru bækur sem bækur úr ýmsum áttum hér erum við með bestu

bæði leikfang og bók

það er hægt að taka fígúrur af forsíðunni og

breiða úr bókinni og leika sér svo flýja heimkynni sín vegna þess að þau eru ekki byggileg lengur og tekur sér bólfestu á nýjum stað og lendir þar í

ýmsum átökum við þá

hún tekur bæði á loftslagsvandanum og flóttamannavandanum og er líka rosalega falleg og fallegar myndir og skemmtileg aftur fallega myndskreytt

David Walliams sjónvarpsgrínisti sem skrifar barnabækur núna ólíkindalegar svolítið já mjög ólíkindalegar og mjög fyndnar en svona líka með ákveðinni kjölfestu

hann nær að blanda þessu

skemmtilega saman hann er með boðskap líka já hann er það

þetta er um strák sem sem að fær að fylgja landsliðinu á Evrópumótið og komast að því hvernig það fer fram er svolítið innanbúðar svo er þessi þetta er áttunda bókin um Kidda klaufa og þarna ákveður hann að

til að fá það sem hann vill og þarna prófar hann hvort heppnin er með honum í liði þetta er auðvelt að lesa fyrir krakka við pínulítið brot úr viðtalinu við

Harry Potter og bölvun barnsins þetta er leikrit þetta er leikrit og þó hún

sé kynnt sem áttunda

Potter bókin

rauninni ekki heldur er þetta handrit að leikriti sem var sett

öðruvísi sýn á persónurnar heldur en við fáum í bókunum ókei og svo er það skrímslið kemur

þarna er skrímsli sem fer að guða á gluggann hjá strák og hann er mjög hræddur þessi strákur en hann er ekki hræddur við þetta skrímsli heldur kannski það sem skrímslið neyðir hann til að horfast í augu við sem er ákveðinn beiskur raunveruleiki sem hann

takast á við þetta er svolítið athyglisverður

snúningur á þetta er bók fyrir bæði börn og fullorðna og líka ungmenni víghólar eftir Emil þetta er fantasía sem byrjar sem glæpamál í raunveruleikanum og teygir sig yfir í að það eru álfar

spurning hvar maður setur hana en efnistökin ættu alla vega að höfða til til þeirra unglinga sem hafa áhuga á fantasíum þær eru hérna hjá okkur gestir Hildur Knútsdóttir og Þórdís Gísladóttir Doddi bók sannleikans sem þið skrifið saman og er bók sem er nú

slá í gegn hvað hvað eruð

við erum að og við erum að skrifa raunsæja unglingabók dálítið eitthvað fyrir þá sem vilja ekki fantasíur og ekki bækur og ekki eitthvað flókið fyrir krakka sem sem langar að þekkja sig kannski

búin að vera rosa

svo sem tekið þátt í henni þú hefur tekið

það var ekki svo mikið í boði fyrir krakka sem fíla ekki

eitthvað létt skemmtilegt og fyndið ég var einmitt að skrifa þessar á sama tíma og fannst gaman að halda svolítið framhjá vetrarhörkum með Dodda aðeins að skipta um gír og fara í léttara í léttara efni en svona af því við erum orðin svolítið upptekin af skiptingu barnabækur og unglingabækur og hvað er öðruvísi í unglingabók og barnabók eða

það er yfirleitt þetta að persónurnar eru unglingar en

mér finnst mér finnst að bækur eigi að vera á mörgum plönum þannig að fólk eigi

en í þessu

tilviki er þetta unglingur sem segir söguna fjórtán ára strákur

bók sem hann ætlar svo að fá gefna út að skrifa bók sem honum finnst skemmtileg hann ætlar að skrifa bók

í þeirri von að Hulda Rós sem hann er hrifinn af taki

okkur finnst fyndið og vonum að öðrum og við einmitt skiptumst á að skrifa kafla

að taka við nýjum kafla og þá var komið fullt af nýjum hugmyndum sem maður gat unnið með

við skemmtum okkur rosa vel

við skrifuðum hana tvö þúsund og fjórtán og þá var

Pawel ekki alveg kominn í hámæli en svo einhvern veginn hittir þetta svona

svolítið skemmtilegt sko verða fleiri Doddabækur já við erum farnar að leggja drög að næstu og þessi bók er mjög vel staðsett í raunveruleikanum fyrir akkúrat ári mamma Dodda er mikið að fylgjast með Almari í kassanum Doddi hefur miklar áhyggjur af því að miðaldra kona sé að horfa á ungan beran mann í kassa

mér finnst þetta dálítið krúttlegt og ágætt að sýna þetta svona rétt fyrir að

ýmsum bókum er fjallað meira eða minna um jólastandið í Reykjavík það eru til dæmis áhyggjudúkkur Steinars Braga sem beinlínis kortleggja hreyfingar fólks við Laugaveginn svo er það gauragangur eftir Ólaf Hauk Símonarson eftir Auði Jónsdóttur og

Þórarin Eldjárn missir lítill drengur Freysteinn að nafni beinlínis vitið vegna

á endanum stóðu pabbi hans og mamma yfir honum og helltu yfir hann jólagjöfunum þá hafði hann engan tíma lengur til að leika sér neitt hann hafði svo mikið að gera við að taka upp pakkana hann stóð bara og reif þá upp einn af öðrum og henti því sem úr þeim kom í hrúgu á gólfinu og heimtaði meira röddin eftir Arnald Indriðason gerist líka síðustu dagana fyrir jól það kemur fram í bókinni að jólin skipti Erlend engu máli hann ætlar bara að sjóða sér hangikjöt í upphafi bókarinnar finnst maður í

á stóru hóteli í Reykjavík hann var klæddur í jólasveinabúning og var enn með

á höfðinu en hún hafði sigið niður á andlitið hvítt og mikið

huldi andlit hans hann hafði losað stórt belti um magann og hneppt jakkanum frá sér innan undir var hann aðeins í hvítum

var banvænt stungusár fá íslensk skáldverk takast þó jafn skemmtilega á við jólin og Delerium Búbónis eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni þetta var jólaleikrit hérna í Iðnó nítján hundruð fimmtíu og níu en hafði reyndar verið flutt í útvarpinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur þess vegna skora ég á háttvirta þingmenn að samþykkja frumvarp það sem hér liggur

fyrir um að fresta jólunum um óákveðinn tíma eða þar til úr því fæst skorið hvort hin geigvænlega pest

er of seinn að berast til landsins og því ætla forstjórar og ráðherrar að láta fresta jólunum til að bjarga ekki gráta elskan mín þó þig vanti vítamín ávexti eigum við nóga handa litlu krökkunum sem kúra sig í

þú færð í magann þinn mjóa melónur og vínber fín já þetta var

smá jólakort frá okkur hérna í þættinum þarna var stjórnandi þáttarins að gera sig líklegan til að hefja feril sem jólasveinn sem hann síðan hætti við þegar hann rakaði af sér skeggið en þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að vera með mér og gleðileg jól